للأسف إحنا نعيش في زمن الحيوانات هي مو واجد قطعة مهمة من الأحجية. أما الآلات، احنا نعيش مع الآلات بصورة يومية، وفي ناس حتى عندها آلات في جسمها. فالآلات هي أهم أن الواحد يعرف يتحكم فيها، أكو أني في إيدي آلة أسجل هذا التسجيل الصوتي، فأختار الآلات.